Osho. otandi ti epangelo olya pumbwa oku kala linako nasha noo- nomapendulepo nenge omahumitheko geliko lyoshilongo. Shono oshinakugwanithwa shepangelo kehe mo- muuyuni auhe. Hamoshilongo shetu amuke oshoka omahupilo ogo ga kalekapo oshilongo sho sha thikama. ogo haga etitha aapunguli okuza pondje yoshilongo nenge okuza muuyuni kehe ngaa nee mpono. opo yeye ya pungule moshilongo sho shi nkondopeke omahupilo goshilongo. sho oshilongo shino shi vule oku longa shika naashiya wuuwanawa waakwashigwana. Iyaa onkee ondi wete kutya kapena oshilongo tashi ka kala nenge kapena epangelo tali ka kala inaali hala oku kala linako nasha o- noku tala nokuungaunga koku nkondopeka noku yambulapo nenge oku humithako o- eliko lyoshilongo. Molwaashoka ngelee hasho nena osha yela kutya oto ka kala wuna uupyakadhi aah moshilongo. aantu otaya pumbwa okulya. aantu otaya pumbwa iilonga. tashiti ayihe mbyono oyiikoleleka nenge oya ikwatelela komahupilo. Iyaa kombinga yoonzo dhopashigwana nenge dhopaunshitwe otadhi pumbwa oku kwatelwapo noku gamenenwapo, iyaa shono oshinakugwanithwa shepangelo opo li vula oku kala tali tonatele Noku tala kutya oonzo adhihe dhopaunshitwe ando odhi kale ngaa tadhi tonatelwa kepangelo molwaashoka ngele odhayi momake goohandimwe nena otashi ka kala epalutho enene o nomalalakano hambala konyala gopashigwana itaga ka adhika nenge itaga ka monika. Iyaa onkene oku tonatela oonzo dhopaunshitwe oshinakugwanitha shina okutulwa komapepe gepangelo opo dhi vule oku topolelwathana kaavalelwamo ayehe shi thike pamwe sho hashi ithanwa kutya etopolelathano lyoonzo dhopashigwana shi thike pamwe. Onkene omukwashigwana kehe okwa pumbwa oku- oku tyapula noku lola uuwanawa woonzo dhopashigwana. Kakele ongele ashike tadhi kwatwa nawa. notadhi topolwa nawa ndele shono oshinakugwanithwa shina oku kala i mean. ndi tye shina oku kala shili komapepe gepangelo